Karazana lasiety de misy le le sopera be fasigna vary de misy le kelikely fasigna laoka fasigne loaka fasigna ro de misy le tegna kely indrindra bitsika igny asina fampetrahagna ôhatra hoe ampetrahagna desera de misy le le ampetrahagna lasary miaraka agnatin'le boribory kely igny ametrahagna lasary kôkômbra sy ny sisa.